Fomba hañamboarako <shushes> hany karazany telo aminy ñy fampiasa ñy akora bakaminy ñy raha mitiry avao :ñy salady noho ñy legimy aminy ñy voan-kazo. Raha telo reo ampiasan-teña, manahaky anizay koa ñy fiketrehan-teña hany mafana misy legimy noho ñy tôfu mena.